مؤسسة رسالة طبعا، احنا اتربينا عليها <noise> ان شوفناها بتعمل ايه وبتوصل الفلوس للمحتاجين ازاي وبتلبس الناس ازاي وتراعي الطلبه ومدارسهم والناس الغلابه والمديونين والغارمات، فأحنا شوفنا مؤسسة رسالة دي وكانت اعلانتها بتيجي في التلفزيون فهي دي.